Mowͻ nyɛnko bi na sɛ ansaana ͻbͻkͻ ekegyina nyimpadͻm enyim akasa no ͻyɛ basaa a, afotu a medze bɛma no nye dɛ, ͻwͻ dɛ ogyina ahwehwɛ mu na ͻhwɛ no ho mbrɛ osi rekasa dɛ aso obotum dze dɛm yɛ no ekegyina nkorͻfo no hͻn enyim anaa. ͻno ekyir no ͻwͻ dɛ ͻhwɛ mbrɛ osi hu no do na okegyina dͻm no enyim a, ͻnhwɛ dͻm no hͻn apempem na mbom ma ͻnhwɛ hͻn enyim.